ña ñaa sitiu ka hua ña ntatunto ra ña situ ka kuu ña sitani kasi ka kuu tikuaa tikuaa ra yasiri tyi ta vantuari nùù tava i kuu kii´n kasi yo tava ii kuu kii´n ra vantua tikua ña kasiyo taña inka ku tikua íya katyi yo ka tikua íya ka´ra kuantua kuatu nu sitiuntiu ri ku kutiuyo ri ñaa nuu ka´yu yo tyikayo ntuxi ñuñu sakitiyo ri ra tyika yo ntuxi ñuñu ra sa´ra ko´o yo tanu ka´yu yo só kuantua kuatu nu tiun´ri tyi keeri nùù ntaa´ku ra kuu tana kasitukue kantuli ra tyaatuer´i ra na kasitue ñaa na sa´yo takui ri ra ko´o yo ko´o yo takui tuuri ra ta ni kinto sooliri ra satue té ko´o yo ra taku tiku´a íya ka´ra kuantu kuatu nu sitiuri